अन्तोदिस्तिअ अम हसेतोन् मन्तुए, हेरुअबो पर अन्तोदिस्तिअ अम प्रदन् कोरि हिधन्तो लुअत् होहै कोरिबोपरे। भिखेक् कोइ जेतिअ अमर तोइथो अभव् होइ, तेतिअ हि अपुन दुत् हिधन्तो लुअत् होहै कोरिबोपरे। तेतिअ अन्तोदिस्तिअ केनेको एम होहै कोरे। अन्तोदिस्तिअ अपुन भल् लोग होमने, बिकोल्पो हरु मजोरे पर, दुत्तो भबे बेसिलो बोलो होहै कोरिबोपरे। अरु जोतिलो तक् नेभिगेत् कोरे। अन्तोदिस्तिअ अपुन जोतिलो तक् गतिहिल् पोरिबेकोद्, तोथो पोयु कोर होहै कोरिबोपरे। अन्तोदिस्तिअ अपुन बिपथमु मुइलोयन्, मुइलोयन् कोरद् अरु, अरुपति स्थनक्, पभबित् कोर हिधन्तो लुअत् होहै कोरिबोपरे।